Enduka yin nguendanuu nakade cocinar di'ó, ndo ndundende nde guste nré tenguyinchi mejor ngadame jun ujun ndee kuchia chí ngueno nguia chí en muy natural ngueña nguduu ngudame vendi'ó he ñii nde cocinar ndén cuche en lugar de aceite iin de cocinar me'e kuenda nguu ndionaka iin familia ndukaché he de nduche mia aceite.